Kue kiti ihó xakua, ihó tidni ihó nrida kiti ihó yuku, te xakua daketi ñaña nani iin kiti kano, tekiti nre hora xakua xa kikati <hesitation> kuinxhi corral ña ngui nguite kenexhi nida kion kolo, ticachi naxu ihó te un, huakati nre yuku nió nre no da'a, kua nikenexhi kiti ñote niuda xaxhi kuño, kuño kolo kuño tión ho ticachi nixanixhi ta ni xaxhi nré yuku nre yute nre, nrekuanxhi ko xakua da'á kixhi nre ñadichono xakenuko yuno xa yitá on ñaña ño kanguichi kuia kidachi. <hesitation>